जन मैप यूज़ करने को सबसे बढ़िया तरीका ची मोबाइल माँ गूगल मैप लखोला या जो भी तुम्हारे पास अप्लीकेशन होली तो खोली ते ताख पर्टिकुलर अपनी जगह डोला तुम की कख तुम्हे जोनूची सु दिखोलू टमको डायरेक्शन तक बीतीं क्लिक करके सबसे नज़दीककु निकला